<noise> Mahakasiky gny fagnambadiagna laha a Frantsa; vita mariazy am vadinao anao da tsy maintsy minday gnagnaran'ny vadinao. Anao apela zay <noise>